ا، سوپ د مختلفو سبزیجاتو د مخلوط څخه په یو خوندور او ذایقه لرونکي مخلوط کې څې د اوبو او همدارنګه غوړیو او کیدای سي د پي، پیازو، رومي بانجانو مخلوط کې، ا، جوړیګي او په یو منظم شکل باندې پخیګي.